ואה הוא אכ’בר ח’יואן לי שפתו מן קבל ו לי ת’אפ’ק עליו אלכול הוא אלאל פ’יל, ו אלפ’יל שפנאהו פ אלח’דיקה דיאל אלח’יואנאת לי כאינה פ אלרבאט ו שפנאהו תמאק, מאשא אללה כ’באר בזאף, ו לא אלוואזן דיאלו ו לא אלח’ג’ם דיאלו האי’ל.